L'animal pi gros, la bestia pi grosa che l'ai vist pensu ch'a sia l'elefant perché da nostre part a i n'a ie pa gnün gros gros e l'ai vistlu ën Africa, ma l'ai vistlu a Türin cuande cuande cun le scole a i eru andait a vëddi ün zoo ëndua a i era apunto tante bestie ch'a sun ën gir për ël mund <noise>